Nëse do të duhej të zgjidhja, do të preferoja të cena. Mendoj se një colazion dhe një pranzo sostanzius më japin mjaft energji për të përballuar ditën, ndërsa në mbrëmje preferoj të ha më pak.